चमकदड़ परिवर्तशील पिचान पर ध्वनि उत्पन्न करत ह। जो बले पर वापस लौटने ते पहले उनके शिकार ते टकरावत ह। इन कंपन्नों को विश्लेषण करके चमकदड़ अपने शिकार की और आकर्षक होत है और उइका पता लगावत है। पूरी धवनि करने के लिए चमकदड़ो की आँखें बहुत बड़ी होत ह जो कम रोशनी मा देखने मा मदद करत है।